Rameva amin'ny désert akagny. Ny ataony mbô hahavelogno azy, tsy dia haiko loatra fô fieritreretako azy manokagna, mety misy raha mitana rano amin'ny ninazy koa mety misy paosipaosin-draha mitana rano igny <hesitation> aboakany izy kafa tonga amin'ny désert be ka. Zegny, mety zegny mahatônga azy miôtaôta, fahaizako izy io mantsy izy miôtaôta fogna fa mahatonga azy miôtaôta io mety magnaboaky rano avy agnatin'ny ninazy akao, mandeha mandendegna ny ninazy jiaby.